Tamana iŋg balaŋg kə. Təndəl kilihi, wala do kohoro ndɔk. Wəra ndo ɗob ge ŋgab ge siriyo ɟaga. Roondo oho roondo tən ef. ɟeri kili nen, deb toŋg tar gerit. Deb kil hi, kuric, tog ne ɟe təgəri da. Haa nandal, deb oho rona ge. Isogo hok guduru, tə tarak ɗi ka asən ti ndele. Nab ko kə nab ki kiʄ. Wo garbo kal tarakiɲa, kənaŋg kə tarakiɲa. Dee de fendal, yaadə tar ɗii ko. Yaa de feneba. Kheydo iida, təraɗ tarɗi ka i tirar ndor in defe na mbo. Gudur gono iit, taaro de tabo. Maana habo kə kili tirnin. Akher ke, maana hade tabo horondək, horondo ge. Ɗuk ge, ŋgab ge ziyada, siriyo ka ziyada ko. Rodaŋg ge efen de tabo. Debe kilhii naneyaa, ya pasiɟda. Oho fey dida, taan, te manaanən, ohoro ndəgən bə ef. Rood na ya marawaayit da dana marawaayit. Yaye, a daano roode ta tabo kili tirnən. Kili tirbu in pufin tə tərdə, akher ce, dene mana aleki kinder ronde ge. Wo koho roonde ge, koho ronde ɓɔk ge. Kohorona ŋga ge. Ŋgar bukal tarkiɲa kə naŋg batan sibu hug guduru. Ɗi kə de tarkiɲ, ɗi kə tə nap kiɲa too. Gar sente ndeele, ayi gar moto oso karnifo, hande ya, nimili kuulo. Tos kə kay noofu, tar binii, tar batata tar kiɲaa mbuta aafa. Maanna haro de tabo, de ne gə khilkhi tər tər tər nan. Akher ke de na ohoro ndam rigefe. Wo nab təro ndigene, tar gudɾu, wo ayi gar baasən tar giɲanan. Ta asum mbuta ɗaa naba, defene ya, ofoey deda. Gar bufe neenen, eho fi de tə matak matak kula. Taan, de na rol na gef, ohoron ndə siriyo, koorondo ziyada. Min duk ge, min ŋgab gee miŋg gee le miŋg daamiye. Ohoron nde ge nan, naan na beya marawaayit deen tan. Talo kindi ronde ge. Naŋge, kə nab ki moofo, kulaw kə nuufo, wo bataral ɓi ko, tərot gi gi naŋg, tə tarakiɲa. Eefen de tabo, tihi ki tir tir tir nag. Tara ko imbo kil hi ba. Oho de te inida. Nan deyaa, pərom nda ganana eefe. Eefe, ef sii marawaayit. Pəromdə kuunənən, pəromdə kul ne yaa cerba. Taan, doom nde me be ef, rode taabuu. Dee na kaman naa, tiki tir, kirikili hi tir. Hande zeyamanna hadena ohoroŋg ndonga beefe.